Ny fahafantarako ny kolontsaina any Alemana zao de hoe reo tsy tia olo tsy nianatsy reo tia raha milamindamina, de reo mieritseritsy hoe race-ndreo ro farany agnabo.